Mosee dite ho'o perlu kin di'a cama tau, cama tau hitu kudut ngaceng ngo'o eme ngoo manga ya tegi bantuan ko tegi agu ata ngaceng ngoo lata hitu bantu ite ngitu kole cupu mai eme ngoo nanang tegi campe ngaceng campe lite ta hitu ai lelo lia ngo'o hia perna ya campe aku aku kole campe hia poli hitu ga eme ngo kole manga celong barang ko celong apa eme ngo ite eme ngo gaku diha di'a agu ite ngaceng teing lite percaya agu hia ngo ngaceng celong barang ko celong seng ai di'an gauk diha agu ite poli hitu ga eme ngo eme ngo gauk diha daa't agu ite toe ngaceng lite ngo'o imbi hia kut celong seng o celong apa teing one hia eme ngo kole cumang one salang. Perlu kin ngo reis cama tau beng'a cama tau ai ngo'o hitu poli kat le ngo'o mose ho'o poli kat lako, lako nger olon toe bae <hesitation> beng'a cama tau aben eme ngo keluarga situ sot lewat toe keta bae beng'a cama tau toe di'an ngitu jading ga eme ngo lewat leuarga ko lewat ata hot bae dite perlu ko ngo beng'a cama tau reis cama tau ko eme ngo manga acara kelarga perlu kin ngo benta cama tau kut bantang bantu urus dapur ko <hesitation> urus apa kaut tara ngo bo perlu kin reis cama tau.